لا الصراحه احب اسافر بالعربيه …العربيه طالما بتاعتي هتريحني اخدها معايا من المكان اللي انا فيه للمكان اللي انا مسافره ليه... وقت ما اكون معايا مشوار عايزة اقضيه اخدها معايا اخلص مش مشواري مش هستني حجزات و الكلام الفاضي ده…لكن لو مكان بعيد اسافر بالقطريكون احسن طبعا